Na hui nublade nac nashi ne pe nlaa guc lla nubuelt pe su bee dosh lla nubuelt rac nal ra tiemp noviembre- noviembre, diciembre, enero chic ne rac nal ata febrero rac nal gac febrero rsu bee dosh pur bee dosh rri feberero chin riab nicií ra riab chic rni beñ ne febrero loco nic nac ni riab nicií bee dosh nubuelt rac nlaa sa ruñne pur re pur doob rsu ra beñ re pur doob risia shi doob pues su nera rquiu shi ne ra rine niip rine pues len ro palenk rine yeune shalne gone chic roc rine roc rine gacne niip roc <hesitation> bec shi shob roc junio rbe shob roc lla gan tal enero ah a diciembre. Ba catop beñ na bsia rbec shi bsia cadop bsia cadop <hesitation> lla enero roc chin ba chu ra llel chica ri ra llelga ria <hesitation> ra niz nia vay ri ra nic chic roc bal re ra bkiushe rdop ra beñ bkiush lase bkiush yise vay dop nic len llel sec con bsia con llit con <hesitation> chilacayote rni beñ llit huech- llit huech nic ra rdiopne be ne te montoñ lla nu ra steblo ra llitga nic idopne lla despues ilane chic rri semi lenne na roc beu <hesitation> sa ni niliu vay renca rac ra mandad renca seiñ vay ruñ ra beñ pues roc <hesitation> rap beñ gop <hesitation> ra stihua, smama gop <hesitation> bur ra, goon ra, beuk ra, hiit ra, cuch ra chic nic rap ra beñ nic huine sic canu se huine goon ra se huine bur ra se huine len daiñ caro re ra manga to chi huine manga to chicane manga nic nac ni ru beñ ranch. Pues ni rbec beñ roc bueno ra stihua biu roc ah hui blec banga marihuan vay hui marihuan ruñ banga seiñ roc pet cashi li vay na sheta na rbecshi marihuan chic- chic <hesitation> primer rbec banga ne ro bolse te clab ro bolse chin ba brob ene chic <hesitation> sune lla de sune len ra llaäc sune den roc <hesitation> ba sebeñ se chehuas beñ ne <noise> chehuas beñ ne lla chine ba brobne pues va se beñ se to beñ ne rsia beñ nera gunt rbe con shob bsia junt rbe con shob chic dets llel rca labaja rca laba bsiaga chic- chic roc rca bsia rca bsia per su rane cue llele vay lla de pues ba nac ne tiemp de chine rri llel pues va fuis ra ne chic idobne- idob bsiaga lla de idob ne chic gone- gone chic nac <hesitation> rri ra bsiaga <noise> nic nac ni gau beñ chic <noise> gone lene si que com stal ne ah rgo lene sic shob vaya. Rri ra bsia len llish ga na ni gua beñga ste bis rni beñ ba nu ne pa deeb <hesitation> coresh rni beñ chic <hesitation> lla chine señ ste tiempo <noise> pues cue sacne ste contod con betsit ra <noise> rbe ne lliñ o va nu colandr chic ru lone va rau beñ cos len daiñ rni beñ rau beñ sheta rau beñ bel sheta rdaune bel chin gucne biñi que com conda dopni llone lla pos na pos va nu ne na pues rione na rau beñ ne na tane ta tagol rni beñ chic rllio bel rau beñ cat tagol buen chin va rap beñ hiit nic si guabeñ te hiit crioll nic rau beñ cashi sheta rau beñ bel goon chuch sheta pues na ba bian beñ nes re pues nan laa ba bian beñ na chine lli beñ nes rec nal rchilo beñ lla de na nal roc na suetr ru beñ ne len chamar vay ru beñ pues nu ra bengol schi bañ ne lla nu ra bengol pront reit ra nic ni la smama sic pe banga biñi ra banga de juc ro ship banga. Rac na ne rni banga chic na sheta rieñ vista lo banga bcaine sheta rieñ balo banga pront se banga guitk banga te si smama sua na- sua na siempr rac ne roc hui niliu roc pur ra <hesitation> nis roo rac roc siempr rac ne roc por ni riab por ni niliu roc vay ni nal roc chic rac ne.